डेनमार्क के बारे मे मोके कुछ पता नही हवे। की वहा का करथे अउ का नही करथे। वहा के लोग मन शायद अंग्रेज़ी बोलथे। हमर छत्तीसगढ़ अउ सरगुजा के लोग मन सुरगुजिया। अउ छत्तीसगढ़िया बोलथे।